شوف جول لها لا تحط بالك أنك لازم تبدع، أو تسوي شي كبير بلش بشي بسيط متل المشي ربع ساعة كل يوم، أو حتى تمارين خفيفة بالبيت ودايم تدكر أن الهدف مو السرعة، الهدف الاستمرارية وممكن بعد تجوله يدرب مع رفيج علشان يكون الموضوع ممتع وما يحس أنه بروحه.